Au ta ahik ua pa sinetis ndia karna au ta ahik pa sineyis a ladan no tekstur boema au ta ahik pa sinetis ndia karna bahan kimia ala campur bauk a nai pa dalek so.